Niom nantquie na tsꞌaⁿ ya nlcuaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ na tꞌmaⁿwaa na nnteijndeiinaꞌ jom chaꞌxjeⁿ na cwii nantquie na cwiweꞌ nnom tyuaa cwilana̱a̱ⁿya ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ tscota̱ntsjaⁿꞌ, tsco chjoom, tscota̱sei ndoꞌ niom ntꞌomcheⁿ nnom nantquie na tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nleilꞌueeⁿꞌñe na nlcuaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ na tꞌmaⁿwaa na nnteijndeiinaꞌ jom calo ꞌnaaⁿꞌ cwii cwii nnom tscomeiiⁿñe cwilaxmaⁿnaꞌ cwii nnom ndaa na tꞌmaⁿwaa nnteijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ.